Ewa hamafana itanao olo zao fa <hesitation> salon reny na amin'ireny kobany reny zao, anao mampiasa chiffon e! vao fafanao reny! _x000D_ Basy chiffon hamafanao anazy, bakeo afaka iny vovoka iny, de afaka mampiasaka depossierant koa anao iny manala vovoka iny bakeo iny sy ho petahan'ny vovoka koa bakeo.